Tujuan uripku ya nggawe urip luwih becik kanggo kulawarga lan kanca, terus sinau, dadi migunani marang liyan, lan ninggalake warisan apik kanggo generasi sabanjure. Mugi aku tansah tentrem lan isa nulungi wong sing butuh.

Yen tak deleng, sing paling penting sampeyan ajarake marang anak yaiku: ngajeni lan tata krama, jujur, empati, rasa penasaran lan kebiasaan sinau, tanggung jawab, disiplin diri, lan wani nyoba tanpa wedi gagal. Iki dhasar supaya dheweke dadi wong mandiri lan becik.

Sing paling kerep tak temoni kuwi tanduran pari lan jagung, merga ing desaku akeh sawah lan tegalan. Saliyane kuwi ana uga wit gedhang, kathes, lan lombok ing pekarangan omah-omah. Yen musim udan, suket lan tanduran liar cepet banget thukul. Nanging sing paling dominan ya kuwi pari, soale mayoritas warga tani lan ngandelke asil panen saka kono.

Kekarepan paling gedheku yaiku nduwé urip sing tentrem, sehat, lan bisa mbiyantu wong-wong sakupenge. Aku kepéngin gawé urip sing stabil, nduwé kulawarga anget, lan ninggalaké warisan positif kanggo generasi sabanjuré. Yen isa, kula pengin terus sinau lan nambah manfaat kanggo masyarakat.

Aku sinau basa kuwi saka macem-macem cara. Saka cilik wis krungu wong-wong ngomong, dadi kebiasa. Banjur aku kerep maca buku, artikel, lan ngrungokke obrolan utawa siaran. Latihan nulis lan ngomong uga penting banget, ben ora mung paham teori. Sing luwih utama, ya kudu wani praktek, senajan isih kleru sethithik ora napa-napa. Saka kono alon-alon dadi lancar.

Aku luwih milih ngirit, nanging kadhang-kadhang ngentekake kanggo prei utawa perkara sing pancen perlu. Saben wulan tak sisihake sethitik kanggo tabungan darurat lan tujuan gedhe, supaya urip tetep seimbang.

Umumé warga komunitasku pindhah amarga nggoleki gawéan luwih apik utawa upah luwih gedhé, pendidikan anak, nikah, utawa tuku omah ing kutha. Ana uga sing lunga merga fasilitas kesehatan kurang, bencana kaya banjir, utawa rasa ora aman. Kadhang biaya urip saya mundhak, mula padha milih manggon neng panggon liyo.

Aku iso nglangi, nanging mung sakedhik wae, ora kuwat adoh. Biasane mung kanggo nyabrang cedhak utawa dolanan banyu.

Biasane aku lan keluarga nggawe anggaran dhisik saben wulan. Duit dipisah, sing kanggo kebutuhan pokok, tabungan, lan darurat. Yen iso, disisihke dhisik sakdurunge dienggo liyane, ben ora kebacut entek. Kulo ugi seneng nyimpen ing bank utawa celengan khusus. Sing penting disiplin lan rembugan bareng, supados sami paham tujuané nyimpen duit kuwi kanggo masa depan.

Aku biasane ngrayakake preian mangsa panas karo dolan menyang pantai, piknik, lan ngumpul bareng kanca-kanca. Sering ulam-ulan, njupuk foto, lan mangan es krim sambil ngadem. Kadhang mudik menyang omah mbah kanggo mangan bebarengan lan ngobrol santai. Yen ana wektu, aku seneng numpak sepedha ing pesisir. sing penting santai lan ngrasakake hawa seger.

Aku nduwé loro ingon-ingon: asu cilik jenenge Bimo lan kucing alus jenenge Muti. Bimo seneng mlaku-mlaku saben esuk, Muti kerep turu ing pangkuan. Kadhang aku ngajak loro-lorone dolanan nang kebon.

Aku seneng ngelencer merga iso bebas mlaku-mlaku, ndeleng pemandangan anyar, nyicipi panganan lokal, lan ketemu uwong anyar. Uga saged sinau budaya lan basa, ngilangke mumet, lan ngumpulake crita-crita sing ora gampang dilalekke. Rasane seger lan nyenengake, kaya napas anyar.

Tindhakan gedhe sing tak lakoni anyar-anyar iki yaiku miwiti usaha cilik dodolan panganan online. Aku ninggalke pakaryan sing lumayan aman kanggo fokus ngurusi iki bareng keluarga. Rasa wedi ana, nanging aku semangat sinau lan nyoba. mugi-mugi lancar.

Aku biasane meneng ing omah sakwéné siji sampe telung jam saben dina, utamané sore utawa wengi kanggo santai, maca, utawa mikir. Yen kerja saka omah isa nganti sedina. Sampeyan piye, suwéné pira meneng ing omah

Jajanan sing paling tak senengi ya klepon. Manise gula jawa njeblug pas dicokot, parutan klapa nambah aroma, teksture empuk lan seger. Uga nggawa kelingan jaman cilik ngumpul karo keluarga, dadi nyaman lan kangen.

"Aku durung tau krungu karo gem ""The Hundred Line -Last Defense Academy-."""

Tanggung jawabé pejabat kapilih kuwi ngladeni lan nglindhungi warga, nggawa aspirasi masyarakat supaya krungu ing ndhuwur. Dheweke kudune jujur, transparan, lan ora mung janji wae pas kampanye. Uga wajib ngupaya pembangunan sing adil, kayata dalan, sekolah, lan layanan kesehatan. Sing penting maneh, gelem ngrungokaké keluhan rakyat lan tanggap yen ana masalah. Kuwi wis dadi amanah sing kudu dijaga kanthi temen.

Aku melu renang saben minggu, kadhang nyilem nganggo snorkel kanggo ndeleng iwak, lan sesekali dolanan kayak. Yen ombak cocok, aku uga seneng selancar cilik.

Biasane bank njaga dhuwit kita nganggo sistem keamanan sing ketat, ya. Ana enkripsi data kanggo transaksi digital, terus ana sandhi, OTP, lan verifikasi kaping pindho ben ora sembarang wong isa mlebu akunmu. Ing kantoré uga ana brankas lan CCTV. Saliyane kuwi, bank diawasi lembaga resmi, dadi operasine miturut aturan sing cetha supaya dana nasabah tetep aman lan terjaga.

Miturutku, sing penting ditandurke rasa ngajeni lan empati wiwit cilik. Guru lan wong tuwa kudu maringi tuladha sing apik, ora mung ngendika nanging uga nindakake. Ing sekolah isa ana kegiyatan bareng kaya dolanan tim utawa diskusi supaya padha kenal luwih cedhak. Yen ana masalah, dirampungke nganggo rembugan sing adem, aja langsung nesu. Sing utama, nggawe swasana sekolah krasa aman lan nyenengke kanggo kabeh siswa.

Cuaca dina iki cerah, srengenge katon padhang lan udarane cukup anget.

Miturut aku, gitar listrik sing paling keren. Amarga fleksibel, isa dipaké ing rock, jazz, pop, blues. suwarané bisa alus nganti distorsi sing dramatis, lan gayané neng pentas kerep nyentrik. Menawi sampeyan kepéngin swara anget lan santai, gitar akustik luwih cocok.

Aku seneng maca buku lan mlaku-mlaku ing alam. Maca kanggo nambah wawasan lan nenangke pikiran; mlaku-mlaku nggawe badan seger, ngilangke stres, lan kerep ketemu pemandangan anyar. Kadhangkala kula uga njupuk foto-foto kanggo kenang-kenangan.

Inggih, mesthi beda. Bocah enom biasane luwih cepet nyinaoni teknologi, seneng nyoba-nyoba aplikasi anyar lan media sosial. Wong diwasa kerep nggunakke kanggo kerja utawa bisnis. Dene sing sampun sepuh, kathah ingkang migunakaké mung kanggo komunikasi, kados WhatsApp utawa telpon video kroso kulawarga. Nanging sakmenika ugi kathah simbah-simbah sing wis pinter medsos, dadi ora kabeh padha kaku.

saikite langite

Impianku pengin urip tentrem, isa nulungi keluarga, lelungan ngubengi donya, duwe omah cilik karo kebon, lan terus sinau. Uga kepengin ndeleng budaya Jawa lestari lan anak-putuku urip ayem. Saiki aku nyoba nggayuh siji-siji kanthi sabar, muga-muga kelakon.

Aku biasane goleki nyaman lan ukurane pas, bahané adem lan awet. Uga ndeleng gayane cocok karo acara. menawi resmi tak pilih sing elegan, menawi santai tak pilih sing casual. Warna gampang dipadu, rega masuk akal, lan gampang dirawat. Sing penting nggawe percaya diri.

Miturut kula, masalah kesehatan sing paling penting ing negara kula kuwi penyakit kronis kaya diabetes lan hipertensi, sing saya akeh amarga pola urip kurang sehat. Saliyane niku, masalah kesehatan mental ugi wiwit kathah, nanging isih kurang perhatian. Akses layanan kesehatan ing desa-desa kadhang dereng merata, dados perlu langkung diperhatosaken supados sedaya warga saged pikantuk layanan ingkang prayogi.

Kenangan sing paling njangget ya wektu cilik bareng mbah neng sawah. Esuk-esuk tancep pari, swara jangkrik karo manuk, sore padha mangan sega kembul, mbah crita crita lawas. Rasané anget, aman, lan tangan mbah sing sok nyokong aku ora bakal kepethuk. Yèn kangen, aku mung ngeling-eling terus mesem.

Gampang, yo — yen jalane lancar. Sepur biasane nyaman, ora macet, isa turu utawa kerja. Nanging kadhang repot nek rame, tiket entèk, utawa telat. Saranku se, pesen tiket online luwih dhisik, priksa jadwal lan sambungan. Nek nggawa barang akeh, siapke supaya lelunga ora ribet.

Aku mikir ngudud ing njero ruangan iku kurang pantes. Ora mung ngganggu napas wong liya, nanging uga mbebayani kesehatan bocah lan wong tuwa. Yen perlu, luwih becik metu utawa menyang panggon khusus ngrokok. Aja nganti nglirwakake wong sing ora seneng; ajeni lan tanggung jawab.

Aku mikir teknologi isa luwih dimanfaatke ing pendidikan koyo ngene: nggawe akses bahan sinau online utawa offline nganggo basa lokal, personalisasi pembelajaran lewat app adaptif, nganggo alat interaktif, maringi pelatihan marang guru babagan digital, nyediakke solusi murah utawa offline kanggo desa, lan nglibataké keluarga liwat platform komunikasi. Sing penting kabeh merata lan ora ninggalake siswa sing ora duwe akses.

"Favoritku: ""Ibu nggawa ubi, ubi digawa ibu."" Sederhana, nanging nek diucap cepet-cepetan langsung pelintiran ilat lan lucu."

Aku lan keluarga biasane ngrayakake panen kanggo syukur nalika mangsa gugur. Biasane ngadani kenduri utawa selametan, nggawa woh lan pari sing dipanen, masak tumpeng utawa bakakak, ngundang sedulur, dolanan bocah, lan ngumpul bareng sore. Kadhang ana uga kirab cilik utawa upacara adat kampung minangka rasa syukur marang leluhur.

Ana akèh crita anak lokal sing misuwur: Timun Mas, Si Kancil, Keong Emas, Bawang Merah Bawang Putih, lan legenda Roro Jonggrang. Biasane dadi crita rakyat sing digawa menyang buku gambar utawa dolanan. Kowe wis tau maca utawa krungu salah sijine?

Aku seneng crita Timun Mas. Crita Jawa iki ngenani bocah wadon sing digawé saka timun lan nganggo keberanian lan akal bisa uwal saka raksasa. Simple nanging legi, ngandhut piwulang soal guyub, usaha, lan pinter mikir. Kula kerep critakaké marang bocah-bocah, padha ketawa lan kelingan piwulangé.

Ana akèh: petak umpet, engklek, congklak, gundu, egrang, balap karung, bentengan, lan mabur layangan. Biasane bocah-bocah main neng alun-alun utawa gang kampung, rame lan guyub bareng.